Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ nɨnɨnɛkɨ we kɨ ponu mɨ mɨ kɨ láa ca kpɛɛwǝ Gɨ kɨ kamɨ mɔɔrʊcaŋkǝ Mɔɔrʊ caŋkpǝ, vǝ́ yée tie kpɨ mɨŋkɨsa. Kɛɛ, tufakɛɛyǝ le eniyǝ, kǝ́ ŋʊŋtɛyǝ ŋ kpii wǝ Yée tie mɔɔrʊkpǝ we le ŋ fieni, yée tie epiiye le fieni rɨ atɛɛkǝ turu nyǝ fɨ ŋwaŋkʊ nɨ yeemɨ kɨnyaanɨkǝ nɨ ŋ sii kpɨ Vǝ́nɨ wɨ la lɛ wɔɔ, wɨ lóo wiili. vǝ́ wɨ lo wiili wɨ la lɛ wǝǝ nyɨ ŋ po wo bɔɔrǝ nɨ pɔrʊ Vǝ́ nyo wo bɔɔrǝ nya pɔrʊ wɔɔ oturu wɨ la naanɨ.,Ǝ wɨ ŋ pǝ mǝ mɔɔrʊkpǝ Nɨ mɨ ko nɨ mɨ sǝǝrɨ kpɨ mɨ wɨpanɨkpǝ mɨ otoe nɨ ŋ tɨnɨ. Nɨ ŋ pa pɔrʊ deerǝ. nyɨ ŋ riini deerɨ we, ǝ nyɨ ŋ wʊʊ kpɨ nɨ tɛ turu nyo culu kpɨ rɨ deerɨ we lo oŋuŋkǝ Yǝ́ǝ fɨ oruyǝ lo ŋ ko lǝ ŋ tɨnɨ. rɨ deerǝ we oturu ya yǝ́ǝ fǝ amɔɔrʊtoyɨ we la ŋ ca rɨ oruye lo oŋuŋkǝ turu yo culu kpɨ wǝǝ, a lɨ ŋ wʊʊ kpɩ le pe kpii rɨ wulǝŋwǝ Wɨmɔɔrʊcaŋkpǝ la kɨnɨnɛkǝ wɔɔ kɨ lóo ku mɨ faanyawǝ.